Kiraro? Itsahina izy zay. Ny fomba firafitry ny kiraro: misy ny atao hoe lacet-ny zay famatorana azy ho an'zay misy, le tenisy io a, misy ny faladihany ho an'ny tenisy ihany io ary misy ny tampony eo am'le lohatongotra, de misy ny mifono, misy ny tsy mifono.